फर्नीचर अलग अलग प्रकार के होथे हर घरे होथे जैसे पलंग कुर्सी टेबल खाना खाये के कुर्सी टेबल पढ़े लिखे वाले टेबल कुर्सी और ऐ कर निर्माण बड़ाई मिस्त्री लकड़ी ले करथे लकड़ी सगोन, साल, नीम, आम, खमार आदि के होथे।